Najuta kaleyukuke xunachí lujan, nikenxhi kexujunge kexu luku, queso panela li lo'o queso kuan jalii, té lujan ejinte xhino xhilolinta tan há lakenchí nuu lente nee tenta ka'achi iin ichí.